करी सॉस बडोड़ो ते सबसे पहली हमुन योक पैन मा गरम त्योल ढान अर वेमा प्याज अदरक अर लहसुन भुंड अर वेगा बाद हमुन वेमा टमाटरे प्यूरी ढाल दयोंड अर वेमा मर्च मसाला सब कुछ मिले ते पांडी ढाल दयोंड।